Manahaky anizao ñy kolotsain'olo a Soisy añe: -Aminy ñy fivavaha ,manany ñy ndrañaharin-drozy manoka roze ,tompoendroze ,inoen-drozy; <shushes> manahaky anizay ñy aminy ñy jabo ,manany ñy fototsiny ñy jabon-drozy rozy napetrakiny ñy razan-drozy ;aminy ñy fomba ,ñy lilin-draza moa zay ,aminy ñy fety ,manany ñy fetin-drozy roze ro manany ñy lilin-drazan-drozy koa; <shushes> aminy ñy moziky noho ñy raha kanto vokarin-drozy ao <shushes> ,fa lio o ,napetrakiny ñy raza <shushes> lovain.